<hesitation> اللغة الام <hesitation> لوالدي ووالدتي <hesitation> هي اللغة العربية عادي، ولكن جدتي اللي هي ام بابا <hesitation> اصولها روسية فلغتها الام روسي، بالروسي تتحدث يعني، لكن باقي الاجداد كمان كلهم اللغة العربية.